Pleiäts tüütäs niimuudu, et pleiädsil om, pleiätsil um hüdsi seeh ja sis, tuu um puust palotõt hüdsi ja ümbre um puu. Noq ja sis tuuga kirotatki tuu pleiätsigaq, tuu hüdsegaq. Tuu hüdsi tege sis nigu tuud juunt.